Afa hampiasa la clé e! ny la cé manako misy karazany maro samy hafa misy misy ny ohany lavalava daboribory ny vodiny misy lavalava ny lohany da koa telo zoro zay ny vodiny lafa hampiasa azy fa misy zay ny vodiny aroa hanatsofoanaoa anazy, a mampiasa la clé vasety enao olavaava zay i la koa telo zoro zay ny vodiny la atsofikinao ao.